No no, no l'é vea, dipende da che bestia. Oua mi de bestie ne sò molto pöco, ma penso che solo çerte specie fassan sta röba chì, fòscia e rondaniñe. Ma tante atre, ògni vòtta a femina a scelie un masccio diverso, e dapeu o masccio o se ne va, e coscì via.